أنا مكنشربش الما بزاف، يعني نقدر نچول أنني مكنفوتش سبعة إترو فالسيمانة.و هذا الشي يقدر يكون راجع حيت مكنحسش بالعطش بزاف، ولا كنسى نشرب لما، وخا راني عارفة أن الإنسان خاصو يشرب لما بكترة، والما مهم للجسد ديالنا